Too puss kumpiya man mop mak ɗes pwet, a tɨ ashe kat kumpiya a ku ɗi an yi makaranta mu primary makaranta mu primary a kat kumpiya pe ki makaranta a kat kumpiya ɗɨ kwa kimakaraanta mɨ poonaan a kat kumpiya ɗes ku parme ku a pee poonaan yi lunaan ku firr ku pankshin ɓɨ me namat kyel poonaan maan ku ba mu put ɓe tɨ ɗa kɨ ɗom na an ngu ku pee poonaan ɗe ni nji tal pona ɨ an ngu penan eeh a tɨ an ngu mushere tɨ mushere a eh ɗang kɨ tang a ran me a sat ni a tɨ ah a tang ran an a ku degree kyek ɓe tɨ aah ret yi an a ki ɗi me makaranta a tɨ ba ngu ku ɗɨ kwat an muw sat an tɨ te ɓam'an. Parni retyit na kuma nimat ni ɓam'an har a ki a kat me degree ɗɨ yi poonaan. Ɗang kumpiyan ma ɗɨ a parme ɗaa tong ɓaa kat me ngu pet'an Tɨ john eh nga ni a tɨ an tul tɨ rev; tu ter vel ba tu kang a tɨ nyasese, tɨ too an shel account nji a shel account ni ɓe ɓii kwan a na a me ɓe ɓi kwan na a sakal dubu kume kume ɗik vel ku kakapa'at sa taa ɗikɨn dam sakal maan, parni a kat retyit pwet. to ɗang yakal meɓi ku pe retyit ɗi an yi ɗikɨn tong maan a ku an mat ku an kɨ ɗom lap nimat ɓa a yakal atɨ, ɗii ɗi mu tong a ɓaak galo a yakal a ka tul hok ka a ka ter ɓitmang ɓe mu ki lunaan ku mu pwat lunaan ɓe nimat ku a lap ni mwase a nani ɓa a orr kuni a tɨ an kɨɗom ya lap yi yi nimat tɨ an lapta nimat'a, a tɨ ai tɨ ɓe an yet ɓe sat an tɨ too an a yet tɨ ɗa tɨ ki tɨ cin shwan ɗi ɗang, kuki cin shwan a ter vel ku kun ɓa ki tul mɨ mop a tɨ too ɗii na orr ku njii par ɗe ɓe nya rang eh sat tɨ Ɓe an kɨ ɗomta mɨ zeem'a a tɨ ai sat tɨ too ɓe ɗun tu kam ɗom shi ɗang tɨ tu na ɗi'e ɓe a kat retyit pwet yi shimsan har pe cini se ɓe nya nimat ku an a kuni yi nimat man kwa ɓwap tukur yi ngurum a tɨ a nimat man nise ɗi cin ɓi ku ɗi pee retyit an ŋga ŋga tun pe mu cin ɗik ɗi ba nimu kyam mu kat me ɓii ku met ɓal mun ku har ɗi le megu ti shile manme ku a lap na ɗe ko ɗi tɨ ti le manme ku ti ki ɗik an muw njep mun mop mat mop ɗi pee ɗes mun, mop ɗi ɗom tɨ mop ɗi na ɗi mu tong ku retyit pe ɗi mu tong ɗi ku retyi ko yi ɗimu kokor ma ɗi mu fwashak ba ɗi mu ya ɗe nya meɓi kuɗi wat potukup me ngu muw.